Stol, stul, divan, karavot, shkaf, javon, komod, kreslo, puf, tumbuchka, xona stoli, stend, pastki javon, oshxona stoli, yozgi stol, oshxona o‘rindiqlari.